'O ka 'o ia 'i'o 'a'ole kūpono ka hoʻopunipuni ʻana a hoʻopili i ka manaʻo ka lehulehu ma o ka pāpaho. Pono ka pāpaho e hāʻawi i ka ʻike pololei a kūpono i hiki i nā kanaka ke komo a hoʻoholo me ka naʻauao. Inā hoʻohana ʻia nō ka hoʻopunipuni hiki hoʻopilikia i ke kaiāulu a me ke kūʻokoʻa o ka manaʻo.